सफ़र के दौरान मुद्रा को विनिमय करो एक ज़रूरी प्रक्रिया होती है। ताकि आप अपनी यात्रा को स्थल पर आवश्यक खर्च उसे आसानी से पूरा कर सकें। मुद्रा विनिमय के लिए ये तरीका आपको ज़रूर करना चाहिए। नंबर एक बैंक और मुद्रा विनिमय केंद्र आता। बैंक चाय की अधिकतर विदेशी मुद्रा या विनिमय सेवाएं उपलब्ध होती हैं। आप अपने देश के बैंक से यात्रा की मुद्रा को आसानी से बदल सकते हैं। बैंक में आमतौर पर बेहद विनिमय दरें मिलती हैं। लेकिन कुछ शुल्क भी लग सकता है ऑनलाइन मुद्रा विनिमय सेवा। आप कई ऑनलाइन मुद्रा विनिमय सेवा में भी पेबल का उपयोग कर सकते हैं। जो आपको यात्रा की मुद्रा को ऑनलाइन बदलने की सुविधा देते हैं। इससे आपको बैंक या मुद्रा विनिमय केंद्र में खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको इन चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। कोई भी मुद्रा को बदलने से पहले विनिमय दाल और शुल्क की जाँच कर लें। सुरक्षा यात्रा के दौरान मुद्रा की सुरक्षा ध्यान रखें और परिसर को सुरक्षित स्थान पर रखें। इन तारीखों का पालन करने से आपकी यात्रा के दौरान आसानी से मुद्रा का विनिमय हुई सकती है।